Pues ujque almajiür ulej sapiüngan porque maquiej guiey ajüi maquiej guiey acuier tuan almajiür chij porque parjangtimüx maquiej nü pues ndom majaw jang aliüc ajpar ajlücchij tuan almajiür achu naquing porque wexxow arraj ichueng minaquing pues najnej nguiey tuan ajiür ujque ayacüw nganüy tuan almajier pr minguiey son par ngo mimey wex timüx este micuiürrejch ujque iac mison minguiey iac achu naquing tuan almajiür unej guieyarraj deunguiejts achwen mirran y atuquiey alndom mijaw mitied porque sipiriüm tuieülanoc este tied xow este pujniet ichueng mirran nganüy nalieng alndom micuier porque ujque neáwan almajiür quiumal tuan ajiür nguejajwüy miíew porque ujque tuan aagajneow yew ngo misol icots ajwülew ajwüy tuan miaceit. Porque guiey atawjopar niw par macuiür najnej y parndom lombom wüx ic pingiüm este langa mimocuiür pilum bwüch per niow neáwanguiey almajiür pr ald macuiür najnej o par ic milum bwüch neawan guiey este a tuan ajiür nguiej ic pijwey mitras mijwüy neáwan loquinguiüm mijwüy y iguiey más najnej porque nguiej m alndom miriüm aquiej pic más encambio piriem mijüy pues más piqui iguiey pues máj najnej porque anocjor mipey ngume este picüll ajmot mijüy pues más esten pues mitajcan ninguey es te perder tiempo ajnguey neáwanguey tuan ajiür nguiej tsotom nipilan ajiür ajiür a cien nguiej nipilan tsotom neáwangiey ajiür este ujque.